E gn'ovy zany, mampaela an'azy de e rano avao i fadia amin'azy, satria refa bosibosy io da mihaloa gn'any io, izany hoe agnio lavitr'enazy avao misy raha no, na hiseo ame toera masiky gn'agnise en'azy, zay.